A ná ña chexhi nriyu nré'e nruchí molida kuxhi ti daké na chin minó, kenna xhi chikatú a té tiona xhí cuchara, teche xhinaxi tó kanaxhi comida jém ajam.